في خلال عشر سنوات أتمني أكون ناجح في مجالي أحب يكون عندي شركة صغيرة مشروع خاص بي حقق طموحاتي أسافر بلدان جديدة أتعرف علي ناس جدد <hesitation> تلعب دور كبير طبعا العائلة في حياتي أتمني أكون أستطع إني أكون جمبهم وأحقق أحلامهم بعد ،الحياة قصيرة أحب أعيشها بشكل ملييييييييييييييئ ومزدحم.